Le meizin-e al an zlungà la vita a tante persun-e, però a volte tante meizin-e a te zlungu la vita, ma a völ pa di che la vita a sia pi bun-a, cuindi la sucietà al e cambià, l'età al e andaita sempre pi avanti, a dizu le statistiche che möiruma sempre pi tard, pa tüti però